I ko'u wā 'ōpio, aia i kekahi ka'aahi koa i holo mai holo aku ai ma ko'u wahi noho like o ka po'e i ka hola 'ehiku ke kakahiaka nui a ka hola 'ekolu ka' auinalā i nā lā apau, 'a'ole ka hōpena pule.